אכבר משכיל הואא אלאיסטעמל דיאל אלطביעה ואלנאס בלא רחמה, אלתلوث גוע ח'רוב ו אלאמבלאע, אלנאס کتخدم על אלנפוס בלא ماتשוף انها רוח כחאלה, קנטאחזו אכתר אינסאניה אחוה ו תעלים נרביא אלג'יל אללי کتשוף רוחו מס'ולה על האחר, ועל אלטביעה קבל אלרבח.